Raha ohatry ke iah ke mandeha tomboka amne- ame desert Azia zany mety tany karakainy sisy ninonino de raha homaniko da rano da miomany sakafo avao koa da miomany fitaovam-piadia avao koa sy fantatrany gne biby na e dahalo mifankatendriky ame raha mangia koa zany zay raha omaniko raha hoandeha amzay iah raiky e dala mangia sy fantatry any raha mifankatendriky amtena.